Manahaky anizao moa ñy tohiny ñy rehadrehaky toy :-"Mañaly romodromotsy iha nandroany toy? ao soa va lahy? Ka misalasala lahy laha misy ñy raha manahira anao, fa volaño amiko ;nanao akory iha toy "?